Azonao hazavà <noise> va ty atao hoe milina fanasà <noise> vilia? Ataovy manahaky amy ty mivola amy ty ndaty mbo tsy nahatrea azy ndre indraiky iha.